أنا بفضل أكون عالق على جزيرة بمفردي، <hesitation> بقدر أركز على نفسي وأحاول أجد طريقة للهروب أو البقاء، لكن إذا كنت عالقة مع عدوي ممكن تكون الأوضاع صعبة والتوتر يزيد، الحياة على الجزيرة تتطلب تعاون وإذا كان معي شخص مو مرتاحاله بتكون التجربة أصعب، فالأفضل الوحدة يعني <hesitation> أريح وأضمن.